Ñy fomba filà ñy firoroa aminy ñy hôtely añy moa: -Mila hôtely amin'alalany ñy trañon-kala na aty, misafidy teña ze toera tea nteña, mikarakara teña mm antsipiriany ñy raha ilà iabiaby, bakeo mameno taratasy teña aminy kônty fandoava ñy dralan-drozy, zay Ñy fomba fanaova.